Dastlab barcha narsalarni joyiga qo'ying va yuqori yuzalar masalan shkaf usti va shunga o'xshash yuqori yuzalarni dastlab <hesitation> boshlang va pastga qarab tozalang so'ngra polni supirib olib yoki changyutgich bilan tozalab keyin esa yuvib chiqing.